هختار ان انا اروح اشوف فيلم لوحدي عشان الغدا هيكون احلى لو في حد معي. الفيلم انا ممكن اجيبه على التليفون أو على التلفزيون. يعني في اي وقت واي مكان عادي اقدر اتفرج عليه. انما الغدا بيكون يعني أحلى اكتر وله طعم لما يكون حد معايا وبيشاركني الوجبة دي ونتكلم سوا في أي امور واحنا بناكله.